Bari mbo Haala ma añaa biñaŋ ma mdemtir ma. Ndu ugí mbúuta, big ma madanan déena, samindi ulébti bà, we fana gada a gintogiri bgúudi. Unbagi gí hali ma húrin yaa untooñi biñaŋ, we fana gada a gintogirin bgúudi. Unba gga hal ma húri yaa, unɓenŧa a biñaŋ so umbigi hali ma ntoorat biñaŋ we fana gadu a gimegesin bgúudi.